Për cözi 'na patata a ie vaire manere, la pi semplice al e bütela ëndrinta ën l'eva cauda e fela büi opüra ti pöle fela cözi ën l'öli, parei almenu a resta 'na patata fritta o le chips cum a s'dis ades opüra t'ie taie a tuchet e t'ie büte ënt ël furn e parei a resta ën po pi sano